Hay cue, amo quitlapos youac canduodo amo quitlapos, ni pubierta, ni pubierta ino quipia chuapah amo quitlapos, tiene que ser yaha ino tli nichomacac ino noca noconcou canduado, noso canih ohconon nopubierta ohcon nechmaca unte llavehten. Um, sente nocoguardaroua ua sente nocuparoua tla pos nopubierta.